Ndi bimmegesi mo nɓabim bàa ma yóyin ta, we bingiti yaant, jédi mo, biga megesi nɓabin bàa ma; Han bidan megesi nɓabin bàa ma bisów.